karla og kvenna í varaformaður k s í kemur til okkar hér síðar í þættinum og segir okkur nánar frá þessari ákvörðun en fyrst að öðru Sigríður á Andersen dómsmálaráðherra hefur verið gagnrýnd fyrir að fara ekki að mati dómnefndar við skipum dómara við Landsrétt Sigríður skipaði ekki fjóra menn sem nefndin hafði metið í hópi þeirra hæfustu heldur valdi til starfans aðra fjóra sem ekki voru jafn hæfir að mati nefndarinnar

Hæstiréttur komst svo að þeirri niðurstöðu í desember að með þessu hefði Sigríður brotið stjórnsýslulög

það þyrfti ekki að koma neinum á óvart að þú værir ósammála þannig það liggur nú fyrir eins og í flestum dómsmálum að það er annar aðilinn

ekki endilega sáttur við niðurstöðuna þannig ég átti bara við það að ég væri

að sjálfsögðu ósammála niðurstöðunni en ég tók það hins vegar skýrt fram og árétta það auðvitað að ég uni þessum dómi alveg ágætlega en varstu þá ósammála því að þú hafir brotið lög já það liggur nú í hlutarins eðli

var nú þessi ágreiningur borinn inn í dómstóla ég get alveg sagt þér það Lára að auðvitað var dómurinn í sjálfu sér að fá þennan dóm mér áfall að fá þennan dóm vegna þess að að mínu mati gerði ég ekki annað síðastliðið sumar en að starfa samkvæmt þau veita auðvitað ráðherra heimild til þess að og að sjálfsögðu er þá um leið lagðar

að rannsaka mál og þar fram eftir götunum og það taldi ég mig alveg hafa gert en dómurinn er sem sagt ósammála því já hann er ósammála því mati og þetta er auðvitað svona ágreiningur um tíu grein stjórnsýslulaga

sem er svona matskennt matskennt ákvæði spurningin er alltaf hvenær er mál nægilega rannsakað en allt að

einu á lagði ég fyrir Alþingi aðra tillögu heldur en dómnefndin hafði komist að breytti henni örlítið ég taldi fleiri umsækjendur jafn hæfa þeim sem fimmtán fimmtán umsækjendur já

til dæmis einn sem var í þrítugasta sæti svolítið langt frá að stigum auðvitað rök fyrir þeirri niðurstöðu minni sem laut að því að ég leit frekar til dómarareynslu í ríkara mæli en nefndin hafði gert sjálf svo lögum samkvæmt og það var sérstakt ákvæði um þessa skipun í fyrsta sinn í Landsrétt þá bar mér hvort sem ég myndi fara að niðurstöðu eða ekki þá bar mér alltaf að bera þetta undir Alþingi þessa ákvörðun eða þessa tillögu og í því ljósi síðasta vor í því ljósi ræddi ég við Alþingi þegar niðurstaða dómnefndarinnar lá fyrir og áður en ég tjáði mig nokkuð um þessa niðurstöðu þá ræddi ég við Alþingi og kannaði hug Alþingis til þessarar tillögu dómnefndar og eftir það var mér alveg ljóst að tillaga dómnefndarinnar trúlega voru ýmis sjónarmið en það

jafnréttissjónarmið það var nefnt við mig til dæmis kemst að því að það sjónarmið hafi ekki átt við í þessu tilfelli af því það eigi bara við þegar það

séu að sækja um já og hæsti réttu bara lítur þá á það í þessu tilviki að dómnefndin hafi komist að því að það væru bara fimmtán sem væru hæfastir í nákvæmlega þessar fimmtán stöður ég komst hins vegar að þeirri niðurstöðu eftir að hafa skoðað gögn málsins og byggði auðvitað að verulegu leyti á rannsókn nefndarinnar eins og mér var rétt og skylt að gera komst að þeirri niðurstöðu að það væru fleiri sem væru jafn hæfir og

það en hins vegar vil ég nú árétta það og hæsti réttur kemst ekki að neinni annari niðurstöðu kveður ekkert upp úr um það annað en að þeir sem skipaðir voru og þessir sem ég valdi þeir hefðu auðvitað verið metnir hæfir af nefndinni það liggur alveg fyrir já en þeir setja út á

þessa ríkari rannsóknarskyldu að þú hefðir átt að rannsaka þetta betur en er ekki óheppilegt og bara slæmt að dómsmálaráðherra skuli vera ósammála hæsta rétti æðsta dómsvaldi landsins og skuli hafa brotið lög sko það er rétt að hæsti réttur kemst að því að

enn þá frekar og þá þurfum við að skoða það bara og ég er búin að setja þá vinnu í gang að skoða

með hvaða hætti ráðherra getur gert það vegna þess að lögin sjálf kveða bara á um að ráðherra hafi bara tvær vikur til þess að skoða þessi mál en dómnefndin hafði haft nokkra mánuði til þess hæsti réttur fjallar

ekkert um forsendu þessa lagaákvæðis um tveggja vikna frestinn í lögunum vegna þess að hann veitir að mínu mati ákveðna vísbendingu um þá vinnu sem ráðherra á að leggja í þetta auðvitað er það er

óheppilegt alltaf þegar það er komist að þeirri niðurstöðu að stjórnvöld hvort sem það eru

hafi ekki fylgt lögum en hins vegar verð ég að árétta að þetta eru þetta eru matskennd ákvæði í lögum sem reynir mjög oft á fyrir dómi en nú hefur þetta verið svolítið gagnrýnt vegna þess að þessi grein þessi tíu grein og þetta ákvæði um dómnefndina sett inn tvö þúsund og tíu til þess að auka sjálfstæði

og gera þá óháðari framkvæmdarvaldinu það að ráðherra fari ekki að tillögum nefndarinnar rýrir það ekki þetta verða

missir þetta þá ekki marks sko þú ert að vísa til tíu greinar stjórnsýslulaga hún kemur ekkert nei en markmið já

breytingu á lögunum árið tvö þúsund og tíu þá er vísað til þess að það væri markmið að auka sjálfstæði

dómstóla en það hins vegar á ekki við um störf nefndarinnar störf þessarar nefndar

er sjálfstæð stjórnsýslunefnd nei

á við um kannski störf nefndarinnar þar er talað um í reglunni sem var sett tvö þúsund og tíu að með því að setja það þannig að hún ætti að velja hæfasta einstaklinginn þá átti að reyna að auka sjálfstæði dómstóla

reglu nei það er reyndar ekki það var ekki alveg svona heldur var bara almennt vísað til þess að það væri markmið að auka sjálfstæði dómstólanna

að láta dómnefnd meta hæfi

ráðherra er heimilt að víkja frá því en þá þarf Alþingi að grípa inn í en varðandi sjálfstæði dómstólanna það er mjög áhugavert umræðuefni og endist okkur ekki tíminn hér til að ræða það en sjálfstæði dómstólanna varðar ekki vinnu nefndarinnar þessi nefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd og hún hefur ekkert með sjálfstæði dómstólanna að gera sjálfstæði

er tryggt með öðrum hætti eins og stjórnarskrá með því til dæmis

ekki hægt að víkja dómurum frá störfum ráðherra getur ekki veitt nein fyrirmæli til dómara og dómarar eiga bara að

dæma eftir lögunum þannig er sjálfstæði dómstólanna já en þú ert með því að skipa

að rýra þetta sjálfstæði

dómstólanna sjálfra af því þá ertu komin með pólitískt skipaða dómara inn sem eru ekki þá taldir hæfastir umsækjenda

það er aldrei hægt að líta fram hjá því að Alþingi og ráðherra hefur lögum samkvæmt og samkvæmt stjórnarskrá aðkomu að skipun dómara

er tómt mál að tala um það að dómarar við

detti bara að himnum ofan það þarf einhver að taka ábyrgð á því og það er ráðherra sem gerir það og lögin eru alveg skýr hvað þetta varðar og

það er enginn ágreiningur um það að ráðherra er heimilt að víkja frá þessu mati og þá kemur bara til kasta Alþingis það sem þarf að gera þá núna í framhaldinu

og Alþingi þarf líka að ræða þessi mál og ég óska eftir því og mun

fyrirkomulagið á þessu hvort það þurfi að breyta einhverjum lögum eða hvort það sé nægilegt að breyta reglum það getur verið að

breyta reglum ég mun fyrir mitt leyti setja ákveðnar verklagsreglur í ráðuneytinu í þeim tilvikum þegar ráðherra ætlar að víkja frá

niðurstöðu dómnefndarinnar vegna þess að mér sýnist af dómi hæstaréttar að það þurfi í raun að vera einhver annars konar nefnd starfandi með ráðherra mögulega samhliða hinni nefndinni en þetta ætla ég nú allt að skoða og Alþingi þarf líka að skoða sinn þátt í þessu vegna

löggjafinn vildi með löggjöfinni og ég held hann vilji það enn þá hafa aðkomu að skipun í vissum tilvikum þannig það er ekki hægt að líta fram hjá

þætti Alþingis í þessu bara áður

þú hefur talað um að gera breytingar sérðu fyrir þér að gera breytingar á því hvernig skipað er í þessa dómnefnd líka möguleiki og ég veit að það

dó það kannski einhvers staðar á leiðinni en frumvarp sem laut að til dæmis breytingum á skipulagi skipan í þessa nefnd

stjórn k s í hefur ákveðið að bónusgreiðslur til leikmanna í a landsliðum karla og kvenna í fótbolta verði hér eftir þær sömu en hingað til hefur greiðslufyrirkomulag a landsliða karla og kvenna ekki

verið það sama við þetta hækka bónusgreiðslur kvenna umtalsvert

varaformaður k s í velkomin hvað þýðir þetta fyrir konur í fótbolta þetta eru bara gleðifréttir og að nú fá leikmenn sem leika knattspyrnu fyrir Íslands hönd sömu greiðslur fyrir unna leiki eða fyrir stig alveg sama hvort þú sért

karl eða kona eru þetta háar fjárhæðir

að telja einhverjar fjárhæðir

samningamál en þetta eru allavega greiðslur sem skipta okkur máli hvers vegna er verið að ráðast í þetta loksins núna það var tími til kominn myndi ég segja þjóðfélagið sem við lifum í í í dag það bara kallar á svona og við gerum þetta og erum búin að hugsa um þetta í einhvern tíma

hjá sambandinu og nú var bara tækifæri til að stíga skrefið knattspyrnan hefur náttúrulega verið í mikilli þróun og við erum að horfa til framtíðar það eru heilmikil sóknartækifæri í knattspyrnunni bæði hjá strákum og stelpum og ég lít á að við erum svona framsækin og við erum að horfa til framtíðar og við erum að hvetja líka unga krakka til að stunda knattspyrnuna og við erum

fordæmi veistu til þess að þessar greiðslur séu jafn háar hjá fleiri

þetta aðeins verið í umræðunni margir þekkja fréttirnar sem voru varðandi danska landsliðið þær fóru í það sem kallað er bara verkfall norska greiðslur það var eiginlega þannig að strákarnir lækkuðu í raun sínar bónusgreiðslur en við erum ekki að fara þá leið

leið heldur erum

að hafa sömu greiðslur það er enginn að lækka

við erum bara að hækka aðrar þjóðir veit ég ekki um en vonandi munu fleiri þjóðir fylgja í kjölfarið og þetta sé bara ákveðin bylting sem

að eiga sér stað í knattspyrnuheiminum það skulum við rétt vona þakka þér fyrir komuna takk takk og einn vinsælasti tónlistarmaður Bretlands á tíu áratugnum var meðal listamanna sem tóku þátt í Norður og niður listahátíð sigur Rósar í Hörpu milli jóla og nýárs cocker hefur fengist við eitt og annað

haldið úti vinsælum útvarpsþáttum á b b c og er eftirsóttur fyrirlesari hann vinnur nú að bók um sköpunarkraftinn og ræddi hann einmitt á fyrirlestri í Hörpu þar sem við hittum hann að máli við skulum sjá aftur viðtalið við

sem var sýnt í hléi á beinni útsendingu frá tónleikum sigur Rósar

Norður og niður

k s